gnanghma nruuduni: buude fuutuma la nruudu, bhuughune nkur kama; ni nnééti, nka la nruu-njo-nruu rundu. Nka la ngnii niini. Azéye-gnojuma-dhuwiliinama la njongu, jongu dhuwiliinama, sa jongu taamatéma-dirus-docka gnoju-taamatéma jongu. Jongu taamatéma, jongu nnéétima nangh, sa jongu buugu kurma nangh, sa jongu miigna, sa fuutaghi. Nfuutaghi, sa suudaghi, ghune nféé buude fuutu.